गारो तांग सफाई लय किशाङ ओबोल दयानु ताङेस लय जरुरी तौ। क्युकी किशाङ तेयाङ ओबोल चीजे जाते दो किशाङ द्याङ लय हदही ओबोल नीतो सेहतमन्द नीतो। हुडु लिए किशाङ च्यिकु ओम्स्की ता सॉफ्ट ब्रेसल सा बुरह उसे लन्नो ग्याच। आई होडो शी आकारु निमो ग्याच। ता कि होडो गारो तांग निम्स्की गारो तांग बयोम स्केतो। सॉफ़्ट ब्रेसल स्या बुरशस केशाङ मसूदा तांग लय मसाज लंज्या। आई शी टूथपेस्ट लय उसे लन्नो ग्याच हेशन फ्लोराईड नीतो। होडो उसे लन्नो ग्याच। आई किशाङ फ्लॉस लय उसे लन्नो ग्याच। गारो पू माझाओ चागो फैसेना होडो फ्लॉस बेराङ तवानो ताङेस्स आई माउथ वाश लय उसे लन्नो ग्याच। आई सांदा खान पानो लय किशाङ ध्यान शेहनो ग्याच बोडी चॉकलेट मजमो ग्याच, चीनी या फिर हडेसके बोडी हजेसके चीजो मा जमो ग्याच। आई किशाङ दिनों लग भग दो बार ता ब्रश लन्नो ग्याच।